عادة ما أقرأ ما بين خمس إلى عشر كتب في السنة، تتنوع بين الأدب والعلوم والتاريخ والتطوير الشخصي على مدار حياتي. فقد قرأت العديد من الكتب تجاوزت المائة بكثير، لأنني دائما ما أحب استكشاف مواضيع.